E he xintij cha'nem rii' re ni he xajwaljek rii' almasaal, he xintij saq kinaq' chib'iil saqmaloob', el saq kinaq' he qas k'ok' el kirya' wural, o xa' qatikan, ela' ke' he pina' xa qab'an xa' kichaqajsisek, he k'o kiib' riwach o xa' qaqaj qatij he saq riij o waxu' qatzaq k'axab' chi riij el wa xu kichaq'jek laj t'ab'ab' la' xu' qatzaqqaaj seb'oyex, atz'aam xaqara' kulantan, e li kulantan qas k'ok' kik he kirya' rik'ok'liil li kinaq' rii'. Eel he pi laq'laj q'iij kib'an xaqara' li saq kinaq' he wa kikaj li wunaq kiktij saq riij wa kikaj kikya' k'axab' chiriij, e re'en xintij cha'nem rii' li saq kinak' k'o k'axab' chi riij, kike'xek he pi pi kaxtilan kib'ixek ajonjolin xaqara' kiib' taq k'ok' riij taq pimienta klavo kib'ix pi li qa pi kaxtilan he keke'xek xaqara' he k'axab', kitzaq chi riij, seb'oyex. kulantan qas ke' laj saq kina' rajawxiik nawa' kikton qab'ana' qatija' li saq kinaq' ela' qas ke' kib'anek ela' k'utum kaan chaqan rimal qate't qamam, xu' la'.